<noise> Laha gny olombelo ohatsy raisitsika: "Da alay i da fa velo; da misy bokitsy agnaminy egny; da kitia i bokotsy igny "i detektera igny izany"; <noise> da igny gny atao baka atety atapindoha egny; atao amin'gny faritsy itadiava gny metaly; <noise> da laha magneny igny izay; da misy vy na misy metaky amin'gny olombelo raiky; da alay igny; <noise> da apody hôkizay fehizay. <noise>